Karazagna paoma aminay aty anh <hesitation> paoma golden anh de paoma vary masaka anh de paoma mamy. _x000D_ De sara ampiasaina ananjy io anh paoma golden a hohanina am'zao sara ananjy mban'ny paoma mamy, paoma vary masaka <hesitation> atao compote.